Minner liebscht Kas ìsch Bibbeleskaas.

Wann i bi mìr nüss luej seh-w-i e scheener Bàuim ùn e scheeni... <hesitation> e scheeni (...). S'ìsch e bìssele ì de (...) ùn <hesitation> de (...) ìsch e bìssele, es geht nùff eso <hesitation> bìs àn e Waldele. Ùn <hesitation> gànze vorne, <hesitation> nawe de Stros geht e Wasserle nà... <hesitation> rùnter, ùn <hesitation> schùnsch dìs hàw-i <hesitation> minni Terrasse, <hesitation> wo-n-i de Tìsch ùn Stiehl fer wa'mr wìlle drüsse asse.

Wàs ìch garn màch ìsch e Èpfelküeche. Ìch mües euh àlso s'Teig rìschte. Es ìsch hàlwer euh wann i jetz zùm Beispiel zwei hùndert Gràmm Mahl nemme, nemm i hùndert Gràmm Bùtter dezüe. Ùn dìs mües mr eso verriwe. bìs es gànz euh... we... wìe Sànd wùrd. Ùn dennoh, wa... wa s so witt ìsch euh màchsch e bìssele Wàsser dràn ùn euh ùn noh mües mr de Teig euh zìemlig schàffe bìs er fescht wùrd. Ù... ùn noh müesch de Teig üsswàle ùn... ùn d'Èpfel schèle ùn schide ùn scheen d'Èpfel ùff s'Teig laje. Euh... ùn euh nochhar namme euh muesch e Ei namme ùn e bìssele euh... Ràim ùn Mìllich, ùn Zùcker. Ù... ùn euh güet güet mìsche dìs àlles ùn ìwer d'Èpfel schìtte. Ùn ì de Bàchhoffe euh so ùngfahr euh vierzig Minüte. Er Mües güet gebàche sìnn noh ìsch'r güet.

d'fee won'i hà esch à hùnd er haisst mara s'esch à à vivel ùn euh à belguischer euh à belguischer euh dìng euh comment on dit un berger à belguischer hùnd s'esch à gànz natter hùnd à bìssele gross ùn euh à schwàrzer kòpf o no brun à bruner belz gànz natter hùnd

minni lebschte bred euh winàchtsbredle seh sìn d'lìnzerbredle ìsch fìnd'se rìchtig g'schmàckhàft ùn si sìn euh äuj àgenahm zu màche

Ìch datt ìm e frìnd wo heimweh het datt i 'm <hesitation> vorschàje vìllicht äbber (...), odder <hesitation> ebbs asse wo ne... wo ne bìssel à... à s'lànd errìnnert, ùn <hesitation> vor àllem nìt elein bliwe, dàss er nìt so trürig bli... <hesitation> wùrd. Ùn <hesitation> worùm nìt e... e...e glasele wisswin odder e... odder e Sürkrütt asse odder eso, wà... wàs mejlig ìsch. Ùn denoh het'r wìdder e bìssel s'Gschmack vom Lànd.

Ìch kà frànzesisch, ìch kà ditsch, ìch kà anglisch, ìch kà Spànisch ùn ìch kà Elsassisch. Àlso frànzos... frànzosisch, haha ùn... ùn Elsassisch dìs hàw-i dheim glehrt mìt minne Eltere ùn mìt minnere Grosmietter. Ùn euh... d'àndere Sproche, ditsch ùn anglisch ùn Spànisch dìs hàw-i ùff de Schüel glehrt. Ùn meischtens oei wo-n-i àls Üsslànd bì. Ìch bìn e pààr mol ìn Ditschlànd gànge, ìch bì e pààr mol ùff Spànie ùn àui ùff Cuba Ùn Argentinia, dìs ìsch fer de spànisch Sproch. Ùn anglisch haw-i àui euh... ìch bì vier Monet làng ùff Irlànd, ùn dert hàw-i viel glehrt, àls au-pair Madel

Àlso minni liebscht Johreszitt ìsch Friahjohr. Dìs ìsch euh... noch ìmmer gsìì, da ìm Friahjohr labt àlles wìdder ùff. Euh... d'Nàtür fàngt àà wàchse, s'wùrd àlles grien, ìweràl scheeni Bliemle, euh d'Sùnn fàngt wìdder àà schine, ùn au wärme, ùn euh mr kàt aui wìdder mì'm Gàrte làngsàm ààfànge. Ùn àlli Energie kùmmt wìdder (...). Àlso fer mich ìsch's... d'scheenscht Johrzitt ìsch de Friahjohr.

àlso àls spòrt due-w-i meischtens vélo fàhre ùn làufe euh ìm wàld òder ìn de barje euh s esch se se zwai spòrt wo wo mr sich frei fühlt ùn euh mr kàt ànne wo mr wìll ùn euh scheeni làndschàfte euh sahn ùn euh debi euh bewejt mr sich guet